أكيد تكون عندي القدره على التحكم في الحيوانات، الآلات هاكا ولا هاكا نتحكمو بيهم يعني شكون اللي صنعهم الآلات، ما هو إنسان كيفنا كيفو وينجم يتحكم فيهم أي واحد يفهم، بينما الحيوانات للتو ثما أسرار ماكتاشفناهاش خاطر ما نعرفوش كيفاش نتواصلو معاهم خاطر عندهم طريقة تواصل خاصه، إذن وقت اللي تكون عندي القدره أني نتحكم فيهم كان نجم نفيدنا حنا ونفيدهم هوما في نفس الوقت.